شوف، أنا أميل أني أتحكم في أحلام الآخرين، يعني أجدر أساعدهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، إذا كنت أستطيع توجيههم للأشياء الإيجابية، هنا أكون ساهمت بتغيير حياتهم للأفضل، لكن بالنسبة لي، التحكم بأحلامي له جاذبيته، لكن مساعدة الآخرين تعني لي الكثير.